<hesitation> Hitanao leroa za ndraiky leroa za hitanao za olo mahay zay. Io hitanao io avion taingitaingenanao isan'andro mandeha tsy haiko misidina makaiza tsy haiko io <hesitation> tsisy direction io za nahita an'io. Io boloany io raha io tonga de ndesinay mitily lato batainay raha io de entinay mitily fa nisy fotoa ndraiky zahay nantreky tsaratsara tonga de bongo mihitsy masonakay tam'zany fa nataonay foana raha bakeo nanjary bakeo taty afara.